Aia anao sha roky? Ity nda misy raha tiàko hagnontaniana satria da ela e nitadiavako hevitra amin'azy, f'izy sy nahita ah k'sao k'de mba anao gn'hagnavotry agnahy amty, asa mba afaky manampy agnah anao satria da tena manandanza aminah any ity raha raiky zakaiko aminao ty.